Preferisu ëmparé a suné ël piano perché pölu canté e suné ënsema perché pölu suné ënsema a ün'autra persun-a e perché a m'pias propi ël sun dël pianoforte e a m'pias pa tantu la chitarra